ما بين البيتزا والآيس كريم باش نختار البيتزا، علاخاطرني إنسانه نحب الماكله المالحه والحار أكثر من الماكله الحلوه، علاخاطر أصلا في الساع ما نفد من الحلويات، يجيش كعبه حلوه في النهار تكفي، أما الماكله المالحه نحب ناكل ثلاثه وجبات ونحب ناكل معاهم أربع لمج وما نشبعش في الساع، يعني نحب ديما تنوع والبيتزا أصلا بنينه عاللخر ما نفدش منها.